i Russie koa gn'asia resaky. Somary mana gny culture-ndreo manoka ereo. Ah kolotsaina soa hay avao koa. Agny moa haitsika fa misy neige avy. Ah Russie, ereo somary mana fisikina hafa kely koa zay natao hi- voasatroky sy hisikina sy satroky agnatin'ny- natao hiady amy ze hanarana zay. Ereo koa tsy miankindoha amy firenena hafa. Masaky zao koa ereo amy gny toaky, indrindra fa gny vodka. Angamba zao aby gny raha soa momba an'i Russie.